Karazana <hesitation> fitaovana andrahoana hanina: vilagny a mety andrahoana vary izy io, rice cooker, lafaoro, <hesitation> micro-ondes, de lapoaly, parein.